Ouvoivi ayemongueta ajayave ou ovae seve yajipi, yajipi pe jae añeko ajata aparaiki añe arat temiti seyeipe, temiti iyuba jaeko abati ajat ko pe jokope ata aparaiki.